Ijtyaju diferente color como tzujtzupä, ijtu popopä, tzapaspä, y ijtu moratota'mpä, ijtu sunyi azulta'mpä, ijtu distinto color, ijtu yäkpä, ijtu como tipo cafecitota'mpä, ijtu monton de color, jenä itke'u pu'tzyäpä, jenä ijtu tzapaspä ntzamu'at, tzujtzupä ntzamu'at, jenä itke' colooor este tipyä color ijtu tambien ijtu coloor besh ijtu y jenä itke'u color melon, ijtu colooor ijtu color este cafecitota'mpä tambien, janusy ijtu monton de color, ijtu pu'tzyäpä, ijtu rosatopä, ijtu estee ti'yäkpa estee.